بقدر اتكلم اللغه العربيه وهي لغتي الام لأني في مصر بلد عربية واقدر اتكلم اللغة الإنجليزية لان عندنا هنا في التعليم بنهتم باللغي الانجليزيه جدا بنتعلم انجليزي من اول الحضانة من اول اصلا ما نبدا دراستنا وبحد بقا ما لا نهاية بنستخدمه طول حياتنا الانجليزي